O'simliklarni muntazam sug'orish begona o'tlarni olib tashlash va tuproqni yumshatish kerak bo'ladi. Zarur bo'lsa o'g'itlardan foydalaning va zararkurandalarga qarshi choralarini ham ko'rib qo'ying.